Faa laɓa leeɓi neɗɗo. Peñu du ɗun moƴƴiniraa. Ana waawi du jaartireede sukundu waare. <hesitation> ɗun e honomun. <laughs> Sabii taweede leeɓi goɗɗi ana e neɗɗo fu, miɗe miila ka ɗii woni ɗi peñu kaa waawi jaartude ɗii.